Faaminteeson kam e waylita ñamndu dow ɗate feere feere. Arannde faaminteeson fotii waylita noone ñamndu koo njaram. Ɗum warta ɗum naane ɗum boɗeejum, joni ɗum warta ɓaleejum koo daneejum. Faaminteeson e waawa cañjo uurugol ñamndu kadi.